﻿To ca ngani ca ngar kagyirna ghani a Vulha, gha lai munu burusi, Sai mun raka ca buti tasin wi yu ƙinna wana d’i kasu ɗi kukusina, taba munu gaba gyicau, muna gyica gha gyici kogu a rati gyicoma, sai ma biya ta yan bucakai, mu buca ca ngarai gha bua ca ngarai mun ʒhibuʒi Suwan, Suwan, Suwan suwan, har wagaba baya yani ta huɗini niɗin ta ngarayi’i. Sai wu biya gma ca wi wu kiniya ca mar Whai, sai wa ʒha gma ta-ta huɗasi’i ɗi Ca, ca ngorayi’i, wu gaba burau, wa buri Sai wa khiya kawai Ca yan ɗighina ngarai Wu ɗighina ngari ci, wu ga faku gma wu hala gma ta yan ca, yan Vya haccakayi’i, wa ci <noise> haccikhi waa tsighitan shikenan, aku tsiga kawai Sai wa sakya bayakasi, ba wu bayayi Sai waba bura gma di hankal ɗi hankal ɗi hankal wu Lthaka wu Lthaka wu Lthaka ta yani niɗi bugyiʒhi, ta Luɗiʒa. ﻿Sui wu ba kiya wi wuyani be buya ndanda ɓa ya ndandaɓa, ba yi ndanbiya sai wa burusi gma, Sai wu sakya piyakhi haccakhi kawai ba wu pinyi haccakhi ɗahyi, to Sai wa ngula ghani ti-ti-ti-ti, ti ɗi kyar bu Vulau, wa bultha, Sai wa ngula ti Vinahyi, Ca ti Vinahyi gwan wana cikwi -- cicikwi tsiga talth, to Sai wa, Sai wa Sake bubackhi ʒi ghan cici, wu baya ca gyarai, wu khiya ca marwhai, wa-wa-wa puc’uʒa ca tsigyiLthi tita-tita-ƙaƙƙa su <noise> te buya ƙiƙƙisu gare gareni’i to, taba gma wu sakya burkai wa buLtha ci gwan wu khiyuʒa wu pinuʒa ghi tsagyiʒa, ba wu piniLthi ghi tsagyiʒa, Sai wa biya sai wa biya ta yani bu wa daɗa hakkakayi wu daɗa haccakhi, wu daɗa haccakai, wa bugyiya ba wu ngic’aya wu kuʒi a tsiguiti yauda wu layiya to shikenan Sai wa ghuma nu kekena koga nu kagirna koga tana, koga tu moti wu burau, to ɗin waku ʒhiba ɗi hankal, hankalu a U’um dubu sai layu Vulha, amma wa ʒhibu Suwan-suwan, wu ndaka iya bayakhi ʒa, wu ndaka iya p’inyakhiʒa, wu nda U’mma komiya kam--- waga p’a gma C’imai Wi wu ndaka civau ghi wu nakhiya.